Sibulat ja kiplugit hoiõtas hoobiski kuivah ja lämmäh. Sis nä saisvaq häste. No lämmi ei piäq olõma, a kuiv piät olõma, muido nä lääväq mädänemä. A ku kuivah, sis saisvaq häste.